﻿Kua mbarandu mbaenungavi, se mbaetii akosina, mbaeti aike kosinape jare aikuaavi kiraiko oyeapo mbaeva, jaema kua mbarandupe, mbaeti se aikua jare kirairaiko <hesitation> oyeapo mbaraiki kau kosinapeva jare ayapo vaera tembiu, kua oimeko aipo kianunga oikatu okosinava oikatuta ipuere vaera omborresponde añetete rupi